عادة ساعات عملي في الإسبوع تتراوح بين من عشرين لخمسة وعشرين ساعة، حسب طبيعة الشغل والمشاريع اللي عندي، أبدأ من الصبح وأخلص في المساء ،وأحيانا إذا في مواعيد طارئة ممكن أشتغل بعد ساعات العمل، بالنسبة للإنجازات عادة آخد حوالي لخمسة عشر يوم أجازة في السنة، لكن هالعدد يختلف حسب إحتياجات الشغل والتخطيط الشخصي.